Nau no mang sikei a kavulik voiang no nas ni buk ta na bos na ri vap ki ago ta saupai an anig na keve ttaun na mas buk ta ri kag nana ve kag papa kilong mas longong anig si kag ke bil aungos, si kag ke bil aungos io buk wuak asukang a man no buk sa na sa kilong mas longong anig. Sikei kana napa arai nia ta keve kain bil ang parik ka ro na na mas sakol si keve kain to ang.